Kanunahian, tivi le. Music hian. Poymonatam tak anaya. Tivi kanente hian, kuvelsang sanga munsang sangte kan mupa china. <hesitation> Finna le. Pseadnatam tak min bel china. <hesitation> Music bo hian. Mitamtak min puarko min. Midang tornate, timnate, lungneinate, lomnate min siyat fia. Tichin a pakatau. Hansan hii aharadon eem eem ah. Amay roju. Hansangdon tayla. Ki ero juan. Music hii kathankarengani. Hatsantu. Tsoichinangin. Music is the universal language. Antichinangian. Chong inang lau mase. Music hian. Mi. Ako ko min. Ahui ko ah. Chong le. Melpienmang. Dang. Tam tak tepo. Music ahian. Kanlawin mukhom chwin. Anawne.